ତୁମ୍ହୋଂ ଦାନତା ଠୀକ ଭାଵରେ ବ୍ରସ କରୀବା ପଣି ଏକା ମୁଠୂ। <hesitation> ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ଥୀବା। <hesitation> ଟୂଥ ବ୍ରସ ବେଵାର କରନତୁ ଏବଂଗ ଯହାକୁ ଗମ ଲାଇନ ସୋହ। ଡିକ୍ରୀ କୁଣରେ ରଖନତୁ ତୁମ୍ହୋଂ <hesitation> ଦାନତା। ଠୀକ ଭାଵରେ ବ୍ରସ କରୀବା ପଣି ଏକା ମୁଠୂ ବ୍ରସ କରୀବା।